तोता ते एक अइसन जीव होले जौन लगभग हर दूसरे घर में पायल जाले। ई बहुत <hesitation> प्यारे और स्वभाव से अच्छे जानवर होले। ई मनई के साथे रहल उनके तरह बोले बतियावे भी सिखी जाले। तोता के शारीरिक संरचना एह प्रकार से होला कि ओकर चोच <hesitation> ओकर शारीरिक के रंग से अलग और बहुत अधिक कठोर होला। ओह चोच से ई फल और जौन चीज खाइल चाहले ओकर खुरच-खुरच के खा लेले। <noise> तोतान के कई प्रजाति उपलब्ध बा और भारत में ते तोता बहुत लोकप्रिय बाटे। एनके खाइल, पियाल, बोलाल, घूमाल, खेलाल बहुत नीक लागेला। देखलहु में एनके सुंदरता हर मने के एन्के ओर आकर्षित कइ देला।